Ny fomba fiasan’ny fandrehetan-jiro an dia toy ny hoe <hesitation> mipetraka aminà taroby izy an <hesitation> dia toy ny hoe manapaka sy <hesitation> mamerina mametaka an’ilay taroby ny asany. Dia iny fanapahana sy famerenana an’ilay taroby iny an <hesitation> no <hesitation> miteraka ny fandehanana na tsy fandehanan’ny herinaratra.